في أحد الأيام، سحر الساحر نفسه عن طريق الخطأ أثناء ما هو جاعد يسوي تجربة سحرية جديدة. فجأة لجى نفسه بحجم نملة محاط بعالم ضخم ومرعب، الساحر هذا، حاول إنه يرجع للحجم الطبيعي، بس إنه ما عرف عشان جسمه كان صغير، بدء يتجول في المنزل حجه، يلاقي- يحاول يلاقي طريقة، بس ما عرف يرجع لحجمه وعاش بجية حياته بهذا الحجم الصغير.